في أحد الأيام، كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة مخبئة في صندوق قديم. خريطة كانت مليانة رموز غريبة، وأماكن مجهولة. قررت الأميرة تتبع الخريطة. ويا ترى وين بتوصل؟